मी नाश्ता राच्या जेवणाक खवपी किदेक की राछा। काय तरी हलकं फुल्य खवपाचा अस्तां आणि नाश्ता। हलको अस्तां असा केला जलया शे फायदा अस्तात। जशे की पैसे कमी लागतात बेगिणा तयार जातां। आणि सगळ्यांकुन महत्वाचं म्हंजे तेतुंन। <hesitation> केलोरीस सुधा कमी अस्तात।